Ngeenge otaku popiwa ohango ombwaanawa, otaku popiwa hoka aantu taziko lela yalya yo oyanwa keshe gumwe otaziko lela tati ondalya ndakuta lela, kapuna ngoka ta ziko tati aye ka kwali kuuwanawa, ngaye ne ohango ndji nda mona, okwali ndaha kohango himwe, hopuutshinda wetu, okwali nda ningwa otshinkumbi, sho nee ndaningwa otshinkumbi kohango hoka, aafuko okwali yoopala lela nawa. ngaye okwali ndaha ongula shaashi okwali ndaha kongeleka, shotwa, otwa zimo megumbo ko- kongeleka otwa thigamo megumbo aantu taya kwa- kwathelathana, taa kwathele ngaa oku teleka noku tula iinima ngaa pomashala, shone ndakalamo. sho ne tuli kongeleka, sho twaziko kongela otweya megumbo, <hesitation> aantu otaa ningi gaa egalikano <noise> sho ne yaningi egalikano yotaa, shi yamana okuninga egalikano yo otaahi yakalye Yo aafuko okwali taya monika lela nawa lela eenguwo dhawo eentokele yazala nawa lela yoopala ayeshe, okutya omumati okutya omukadhona okwali taya monika lela nawa, ashike kohango ndjoka okwali kwa liwa nayi, keshe gumwe okwali alya, he keshe gumwe ka kwali azako kena iikulya afaalele kaandjawo hu kuna, ngeenge okuna aanona ota faalele ngaa anona, hwiya aantu oyendji okwali yalya yaha komagumbo yuumbata iikulya yawo, okwali wo yanwa nokunwa, yo aantu oyendji uunene <hesitation> nande kayeshi yofamily ho hango ndjoka, aantu oyendji okwali ya pewa iikutu, naamba yopuutshinda, no- okwali lela ya zalekwa nawa komufuko yoopala lela.